شهر نوفمبر هو الشهر المفظل عندي، الجو يكون معتدل لا هو حار ولا هو بارد، ويمثل بداية موسم الشتا اللي أحبه بعد، العيد الوطني فيه وهذا يخلي الأجواء كلها فرح واحتفالات وطنية ويزيدني فخرٍ ببلادي.